Tsy hitombina mihintsy ñny hoe mamela heloky aminy ñy raha iabiaby, ñ'olombelo samby mana ñy fihetseham-pony, samby mana ñy maharary azy, samby mana ñy vetsevetsiny, tsy voa tery ka ze raha mis'eo ka havela nteña avao iaby ñy heloky ataone, ndra ii ro mamono olo ii zany ka havela nteña ñy heloky, raha tsy hisy zay, fe misy avao koa ñ'olo voataka ndranañahary mahavita an <...>.